Juust erines päämidselt uma valmimisao poolõst. Et midä vanõmb tä om, toda kõvõmbas ja hariligult ka sääntses tugõvambas timä maidsõq muutus. Viil om näütüses sulatõt juust, miä om eriti pehmeq vai ka tuurjuust, miä om häste mahhe maitsõgaq, ja lisas viil hallitusjuust, kos om sis sääne süüdäv hallitussiin sisse pant, miä and tälle erilidse erilidse maitsõ.